Ay misy sakafo tegna mampamaimbo vava, fa misy sao ko tegna hoe izy jiaby tegna mampa-maimbo vava ra ôhatra avy mihignana agnazy sy mandeha mibrosy nify, ôhatra zao tongolo be, tongolo raviny; tongolo <hesitation> gasy, de rehefa mihignana anio a de s- mila miborosy zany rehefa mihignana azy indrindra fa rehefa izy hohanina manta zegny de mila borosina ny nify rehefa avy mihignana anazy map- sy maimbo vava.